اسمع تروح تهز لوراق تاع اتاي هاذوك تحط تحط الما يقلي السع هو يقلي مليح مليح، من بعد تهز تحط في لوراق تاع التاي وتسناه تخليه مارة، هو يبدا يطيب تاي تحب ديرلو السكر دير لو شوي سكر، وبدا خلط خلط خلط ارفع مليح خلط مليح، من بعد ضوق شفو إلا عاد شوية شينو حاجة اللي ناقصات وزيدهالو، ماتهيرش ساهل طول ما تحيرش روحك أسهل مما يكون.